Rab bi nga xam ne xetam moo gën a bon wexen la tuddu waaw wexeñ boobu bu <hesitation> siisoo, bu bu rombee sax nga xam ne moom romb na. Su fi jaaree ba am tati minit sax nga yegsi fa sax dangay xam ni moom moo fa jaar. Mooy rab bi gën a xesew si rab yépp. wexeñ la tuddu.